Tragesidengpa anggina yatte <hesitation> kabottingeng, hakika, mattama banua, ajjoge maddero, <hesitation> nakke kabuttingeng dempi taula botting disorongi kawarangang. Demi tau demi tau bene selemuani sono kawareng deni tanggalana. Ana <hesitation> na mattantumi tanggalna to <hesitation> siapmi botting. Yake hakika dempi to solo malaertang pe beccu pe becu sapi na ladai hakikami, dipotingangi sapi, dipotongangi kambing, ake muane to si mesa sapi, atau sidadua kambing. Maki bene si mesa sapi, simesa kambing eh, <hesitation> iyato makkatau beccu sapi di, di potong rambutnya, <hesitation> angkena mattama wanua. Dempi mannau baru selepi di garaga. De surakaki dialli keato soro digararaga dipaccingi dolo, <hesitation> di pamaccing paccing mane <hesitation> Di tambaimitau garaga ki kandeang, tamaimi tau mabaca baca mandi kelilini banua, ma pubene baca baca <hesitation> surong paui anne di patamai mi tau <hesitation> mabaca bacammi duka asseleangi muto dikalilingi dibaca bacai iyate wadde to majoge biasa njo duka to kabuttinganto biasa acara acara pestipal mande tau acara acara lomba, kumpul kumpul <hesitation> andero <hesitation> si <noise> simpungasengi to <hesitation> sipacaritami ngasangmi to <noise>